Yeyi kurudiaá yerneá kadaa dowoi kirin jeando manei geyia kungu feye diye. Yowo kungu kum mbada cuwuye diye. Yowo cuwu mbada kefe diye. Yowo kefe mbada ndorkunaye diye. Yowo ndorkuna dunumia, manan diye, manan dunumia, dlaye diye, dla dunumia, kiriye diye, kiri dunumia, kaniye diye, kani dunumia, feye diye, feye ši woli kura do, kuro diyea do kuro ngullia do, kani ngullein. Yowo kuro kuro mbada feye, feye mbada awo ngede kura ši kumo. Kumombe diye, ngurteye diye, ngurtu ši klanga šiye kura adi ngaaso kurawa adi, wote kura marawado tundo datunga kuruwa goleo. Yowo furso kesnei fande ngullenu šiso feyero wolla kurawo adi geyi. Awo kiri n jea- n dowoina ngaaso <hesitation> ngaasoroye kurawa ye kuruwo ye goleo, dabba ye duna tena kurunu do adi kumowu, do adi geyi.